Noy foli baddirta to e yiɗi waɗugo batu. Foli ngon e badda fu wullama fulongobo sika ma folongonbo biyoɗe muɗum baddirta folin ngon a tawan hore muɗun tawata e dimma. folingon a tawa e fitta e tolontira. <hesitation>